Bueno, o sea yaa, ko´o ja nani nu kayee nayiu yo´o a io todavía kaxico in ko´o ja nani ko´o ñuu ja kakoó sii koio yua noni ichi kasaga oaxaca jena´ate inka koio yuga io chi yua chi sasta kinta vor vai vino quien sabe donde io fabrica yua pero ee yora chi kayee noiga noni koto chito no koto vou kakota yua kayeeagai sii pero ee te savoi chi kayei mani ko´o iuu kayeei jena´ai.